Karazan̈a sakafo môra amin̈'ny hôtely àby ren̈y zen̈y ten̈a môra amin̈any in̈y zen̈y: misao àby ren̈y ôhatra vangany in̈y zen̈y misy mila ariary karà in̈y zen̈y farafahamôra arakaraka ny anôvandrô izy <hesitation> misy kà ôhatra kafe àby in̈y mokary àby asandrô amin̈any.